الوتکه ځکه الوتنه کوي چې وزرونه یې د هوا د فشار توپیر رامنځته کوي. کله چې الوتکه پر مخ ځي، هوا یې له وزرونو څخه تېرېږي. د وزر پورته سطحه داسې ډیزاین شوې چې هوا ورنه په چټکۍ تېرېږي او فشار کموي. خو لاندې برخه کې فشار لوړ وي. دا لوړ فشار الوتکه پورته کوي، چې ورته «لفت» وایي.